Ny fomba hañahiva tsika hañi zañy voalanjalanja feño ara pahasalamaha nefa tsy asia heña. Da afangarotsika zañy karaza voamaiña io da asia legimy da ndraiky koa hañikotraña io. Da ampiara tsika amy legima mahazo sakafo zañy isika ara pahasalamaña soa tsy misy heña añefa izy amizay.